וַחַד נַהָאר וַחַד הַעַאִילַה דִיַּל הַטּוּיוּר תַּהְתוּ וְהִיָּא מְהַאגֶ'רָה וְחַסְהוּם יַלְקַאוּ תְּרוּקְהוּם בְּלָא מַא יִטִיח הַזְזָל וְיַזִיד הַבַּרְד, הָאֵם וְהָאָבּ קַאנְוּ חַאִיפִין עַל סְגַּארְהוּם וּלַקִין בְּקָּאוּ מְגֻמוּעִין וְקִיְשַגְּעוּ בַּעְדְיַאתְהוּם בַּאש יִכְמְלוּ הַבַּחְת עַל הַתְּרוּק הַצָּחִیح וְהַדַּאפֵא לְדַארְהוּם הַגְּדִידָה.